ഉത്സഹ। ഉത്സഹ വല്ദു തബഗി ഏതേ പതിര്പുനു നന്ദ। അതേ ഏന്കല മന്സുദു അല അലോ ഛന മന്തുനു നന്ദ। ഉത്സഹ ബേത ബേത കരന് ദേപ്പു ഏന്കല ഏതേ ഉത്സഹ। ദൈതേ ഗവുനു ഉന്ദു പന്ദു ഉത്സഹ പന്ദുന്ദേ ഏന്കല। ബൈന്കല കുസ്യ ദേപ്പു നഗ അതനേ ഏന്കല ഏന്കല। ഗോതി ജന വിശയ അവല നന്ദു ദന്ദ അ। <hesitation> വിശയ ഏന്കല ബൈന്കല കുസിന കോരന ഏന്കല। ബൈന്കല ഉത്സഹ പുന്ദു ഏതേ ഏന്കല ഏന്കല ഓവ നോജേ। കേല്സ വല്ദു ന്ദു ഏന്കല ദുമ്ബ സുമര് ദിനതേ കഥോന്। ദേപ്പു അ കേല്സ വരക്കേ അതു പുന്ദു മുഗിന്ദു അപഗ। ഏന്കല ഏന്കല ബൈന്കല കുസില പുന്ദു ഉത്സഹ ല। പുന്ദു അപഗ വന്ത ബൈന്കല കുസില പുന്ദു ഉത്സഹ। ഏതേന മന്സു ബൈന്കല ശന്ത വത ഭൈന്കല നേമ്മദി। ഇതി പുന്ദു ഏതേന മന്സു ഏന്കല ഏപല ഉത്സഹ വതി। പോദു രന്ദ ഏന്കല യോഗസന ബുക മേദിതതിഓനു ബേദ്ദ। ആഹര വ്യയമ ഭുക മധ്ര ക്ലേതല കുസ്യ വത പതിരു। വന്ദു വന്ത ഇപുദ അപ ഏന്കല ഏപല ജിവനത ഉത്സഹ। വതി പോദു ഉത്സഹ വതി ഏതേന ജിവന ബൈന്കല കുസ്യ ദേപ്പു।